खायचा देशानं विटा तेजो वेबसिटीं वसपाचें आनी सोडपाचें कि तुज्या देशाच्या लोका घांव वासपाक विझा लागतां जाल्यार। झाय पडलां तांर कसलों विझा घेटलो तेह पोवपाचें जाशें शिकपी विझा, कामाचो विझा आनी भौवपाचो विझा। यें जाटतुक डोक्युमेंट जाशें पासपोर्ट, फोटो, आधार तायार करपाचें। विझा चो एक फॉर्म अस्तां तो आनका ऑनलाइन दिवपाचो नजाल्यार एम्बसी म्हण वाचून दिवपाचो। विझा चें पैशे दिवपाचें। सगळे जातकट आम्ही विझा वाचून घेवपाचो आनी एकदा दोये मारपाची कि सगळे सगळ्ये आसा जाल्यार।